“Ny fanomezana tsara indrindra foana no fidinao. Ito izao tsy efa vidianao lafo be? Aleo amin'ny manaraka le antonontonony ireny no vidianao ka! Manjary lany vola ianao raha hoe ohatr'izao foana ny fanomezana omenao ahy."